बैंक हैवे इक ठाई जहां लोग प्यास जमा करते। जैसन की ताकतों बैंक हैवे जहां पैसा सुरक्षित रहते। जहां सब चाहे तो अपना पैसा निकाल सकते पैसा जमा करवाई। बर पैसा बैंक म जमा कर सकत हैवे लोन देना जब जरूरत होते। तब बैंक से लोन ले सकत हे पैसा ट्रांसफर करवाय। बैंक के मदद से एक जगह से दुसर जगह भेजवा सकत हे। जेकर डेबिट कार्ड बैंक डेबिट कार्ड दे सकत हे। ओकर मदद ले खरीदारी भी कर सकत हे।